Ai. Zao lôngany dia magneky fa samby azo antsovana ronono fogna io a, na ronono voajagnahary avy amin'ny biby regny na kôa ronono le vita namboarn'olombelona, satria samby ronono aby si Io.